Jadi manpaat nyikat gigi itu, yang pertamo tu puk kitek pacak ngobrol dengan uwang tu jadi harom mulut kitek tu, jadi dak busuk mulut kitek tu, nah tros puk gigik kitek reseh wangi e kan, do e kitek kitek tu jadi lemak cakap dengan uwang tu men molot kitek harom tu berseh tu. Jadi kalo nak beli sikat gigi tu di warong bae, di warong dekat asrama ketu ato i aku tu ado, namenye tu ape tu bude sri name e, nah bukde sri tu akrab nyan dengan anak asrama tu jadi nye tu galak nyerekomendasi barang- barang yang bage baek, ce cak odol mak itu kan, tros sikat gigi, tros segalek macam sampo ape e segalek macam la sikat gigi yang baek odol yang baek, yang ku sereng beli di warong bumde sri tu beli es <noise> esnyo situk kitok pacak buat dewek e kan. Aku galak buat tu es kuku bima susu samo jajan situ ado gorengan, ado segalek macam mak tu, ado rokok jugo situ ado banyak lah, gorengan tros biso makan jugo disano, kalo nak ngembek nasik ambek dewek tu ye, tros laoknyo situ murah- murah nian laoknyo, cak ayam tigo ribu ayam itu tu, sebuku kan, dah tu due buku tu nam ribu, dah tu ikan jugek empat ribu sebuku, nah jadi di warong bukde sri tu banyak nian lengkap galak ape bae ade galek men di warong bukde sri tu <noise> paleng lengkap die tu caknye.